Ñy fomba fikarakara ñy hena atao añaty humbergera <ptoa>:mivily teña hena soa ro malemy, lafa baky nivily any hen'eñy teña, tampatampahy hen'eñy, lafa vita tampatampaky soa manifi-tify soa ñy fomba fanampaha ñ'aze, atao sôsy ñy humbergera, vita ñy sôsy, atao añatiny ñy humberger'eñy ao, zay ñy fanava ñ'azy.